Sizlar shunday inoq juftlik bo’la turib, bunday kelishmovchiliklarni yuzaga chiqarmasligingiz kerak. Ahir siz o’n yildan beri shu yerda yashaysiz. Birgalikda <noise> umr ko’ryapsiz.